Ñy raha nisy moa, taminy ñy tantarany Etiôpia: ñ'aly bevata nisy tamindroze <shushes> aminy Italia, taminy ñy tao dimy amby sivampolo no ñy valonjato no ñ'arivo noho ñy enin'amby sivampolo no valonjato no ñ'arivo, <shushes> ñy naavy ñy fanjanahantany, ta hañitatsy <shushes> ñy fanjakany Italia ,ka nanapakevitsy hanjaka any Etôpia, zay mbo tsy voafetra taminy ñy fanjanahantany.